Ma andé ën bici al e nen dificil, se l'as ëmparà da gagnu, duvrìe felu e musteie a ün'autra persun-a a andé ën bici al e cume musteie a ün gagnu a andé ën bici, stesa coza, prima magari, magari nen cun le rutelin-e, però duvrìa cerché dë spiegheie cum a së sta drit, prima dë tüt deve ëmparé a rübaté, se rubate bin ses a post